لا ليش نحظر استخدامو بالعكس هو فدشي بالشتي يدفي ومليح الفرو يعني اذا نستبدلو بيش نستبدلو شي طبيعي وشئ حلو ومريح باللبس حيل بالشتي فيدنا ف ليش نستبدلو أو نعوفو